Bɛkasɛ aduane mu nsuo ɔɔtwe anaa biribi mu nsuo ɔɔtwe a, kwane a bɛfa so twe biribi mu nsuo ma ɛbɔ ho bane a, sɛ ebi te sɛ <hesitation> mankani <hesitation> ɛyɛ mono a ɛyɛ a na ɛgu hɔ a ɛtumi sɛe nanso wode gu hɔ ma emu nsuo no twe a ɛtumi bɔ ho bane ma ɛda hɔaa kyɛre <hesitation> nti yɛka sɛ adeɛ mu nsuo twe a nea menim ne sɛ, sɛ ɛmu nsuo no twe a ɛma adeɛ he tumi da hɔ kyere na ɔnyɛɛ hwee, ɛtumi ma no da hɔ kyɛre paa. Ne kwane a bia nneɛma bi wɔ hɔ a wobɛfa so atwe mu nsuo no, ebi wɔ hɔ a gyesɛ wo nua, ebi wɔ hɔ a gyesɛ wo hata. <hesitation> Tesɛ mako mono, wopɛsɛ emu nsuo no twe a na ɛgu hɔ kyɛre a gyesɛ wode gu awiam anaasɛ wo nua mu kakra a na wode aagu awiam, awia no ɔɔbɔ gregre a na wode aasi mu na mu nsuo aatwe. Yɛnhwɛ aduane bi te sɛ kokonte, wahu sɛ ɛno sɛ nsuo tae mu wɔ bere a ɛyɛ mono a, ɛsii hɔaa na ɔsɛe na ɔporɔ na mmom sɛ wodwa na wohohoro ho ne wode gu awiam ma awia no bɔm aa ma emu nsuo no twe na ɛbɛyɛ kokonte no a ɛtumi si hɔaa boro afe na ɔnyɛɛ hwee. Nti kwane a wobɛfa so aatwe aduane mu Nsuo no no. Yɛtumi hata bi <hesitation> wo hata ma awia he bɔ so a, ɛmu nsuo he twea wobɛhu sɛ adeɛ no aayɛ kama na aayɛ dennenen. Ɛbɛtumi aada hɔ aadi mfeɛ mmienu koraa na ɔnyɛɛ hwee.